<hesitation> على حسب التدريب ممكن إني نكتم نفسي حوالي دجيجة أكتر شي يعني، أو أكتر إذا كنت مهيأ نفسيا، لكن لاااازم يكون عندي تدريب كافي لأن كتم النفس يعني حاجة تعتمد <hesitation> علي التدريب يعني أكثر من إنها تعتمد عليه- <hesitation> أكثر من <hesitation> الممارسة. <noise>